Yuu kua kan xangua xangua vicha'á xa'a xa savii luñi, marche, miercole, jueves, viernes, sabado, dominco, kava'a luñe'e ña'a yenguu xa'a xii ndukuitaña hora o'on chatan chataña ñu'u chijañii café kua chayuu kuan nduchité, kunaken maxuu xane'e kuu kindoko kangue chón chayuu kuá ¡uum! Yuu kua nuu naxaí, xii maxuu ko'é ndekuachón maneyo'o xa'á xaña café koí cha'á ndikuachón chiyayuu ma'á, xuu chakuain tixii ko'ó tixii chí yukuu kanuu kua kin ndokó kua yuu na'a xaí oon hora oon hora uxi, kachán xaiyo xii ta'á yo'ó kuanuxai kuana xaí veí chayuu ka'á yuu achón yuu taté yuu kañii yuu ka'a yuu kuá chón toin chayuu ma'á maxuu xa'ané. Yukachón xonaya kuaxe tuu tixii tixako yuu ña'a chón naxa'a, xaí kua yuu kuachí ñaí yo'o va'a vaí yuu donrí donrí njachanrí kuan chí ño'o, kochi ñoin azuca onxacha yuu tuxina xa'a chí yein yii yako xaí chí ña'a ko kanguá vee kua'a kanxau uxi ñii, nuxacha yo'o tuxii naxaí yii naxake chiño'o inxacha nui yaivee, ya yakuan yaive ndaré xa'a ho chika xaí chiño tanré tenbo'o xaño'o xii kuita xii to'ó xachanrí xakuain yo'ó tixii ko'o ka'á kanre ko'o yonrix iho xa'a yonrex chika chinyo'o vii xa'a kuanruu muxaí ta'a xaí chanin xiñuu nga kua xa'a uun hora, uxi o'on uxi o'on xeva'a nixinchi vee kuechi xakuana xanña ndii cha'a makuiga xain chiñón nagué kenren kii xauu ixhi ñii xhachá yo'o yuka kuu hora uu xaichi ño'o kuu xhaxannre xa'a hora chiño'o chatuu ñakete xachiño'o aindé venrí ndaí. Cha yo'o kuii xaxai kovo'o luñii <hesitation> tui iin ka ko'o ma'á marche tunrí kuá tuu iho tokoi kué xachanrí kuu xakuin xacha xee ño'o okotuu ñanré nuu koin, chón yuka ñaí inde ñaindé ñakanrí oko oko manii yo'o xaí yenguo nixa'a kacanré mai ixitai ñuu onran ndukuite naxaxa ñaxacha ña'a ñuu chá chixaña café xa' kuña molino kuña, cha'a xevaña xhitá xakaxi no'o kandui xendé yuu ha chón yuu kuá iho xan tuko ihó, iho no'o kete kuan chí docha kanuu chí iho kuan yuu chaño'o ketió xa'a ndoko xa'a chanrí xakuan chikuyó kochon yo'o kua kuu no'o ndikua tixii carro inka chande ian xaí ixa'a naxaí ho nrakua xava'a kovo'o yuá ko'e, ejen miercoles pues miercoles tuu iho o'o kin xachanri kuin, koxai chiño'o xayaí yuu kuá xayandó ko'i xii yé ko'o kuton ndió oké hermano nokundá xikane kutuu miercoles hora. Komindo xa'va, xaini xikanan kutu kañii kuannii xa'ko ña'a nrí hora xaketa yo'ó iho xa'a kuu kunró, ketondeya hora iño'o xainí yo'o xa'a ya'á yo'o kuu ko'o miercoles jueves chun ñanré ñanré kutuu chón koto ni ñanré kotuu ngué tuu yuu no'o kuxai chiñón xechanri kunuu kuen ndeke koxaí chiño'o uun viernes tukuu unrika'a tukuu viernes iho xio kuu xio kutuu xonré hora, hora komi ndo'o xa'a va xa'a ndakaxan yuka vee ñoo xhia xhoi kitanduva va'a xa'a iñii yuu kuen xikachí kué yukañanrí honrá xa'a kete kutuu iho xa'a kuu kueyuu ihu xa'a antaye oko ayaxa'a hora ahi yuu kua atandeyuu kuá, sabado tukuu ñandii tukuu chonrika yandii tuku ko'o hora iho chiño'o iho xa'a iho tikitaká ha tukuu sabado xiyá ixande tequio chí yuku kanuu tukua tonan nduchiá. Nducha agua potable chayuu anguyu kuá, ixande tequio komo changuá yuu kua yo'o uxaña texii maxakuu comité, xa kuenta obra nducha kuen yo'o kuen kuen tequio, ndoko ño'o vanri kuán vixii xachá comitte pues kanria kuá va'á, naxanre yuu kua nii kua naxanré ño'o uu kanreka kanre kuu kué naxenka kochí ngueno iho kotan kuerá unka kunra muxa'a xuu, he uninra naxaxanrá chiño'o uxacha xon xa'a chá, dominco inka kava'a pues yuu ka chonki xa'á xió han kucho ndaxanrí yuu nduu kuando xaí kueyuu kuá hora o'on xoxavá ixa'a kutuu domingo, cheye xa'a kueta ndee ya'á hora xa'a va'a kobo ketan nde kuchiá tuxii naxaí nguenó kovo'o chón ña'a ndaí chí ño'o, ña'a kete kixii ko'o ko'o kotominko ñii kukete kutuu kuya'a naxaí veí cha yuu kuá. Ndiakanre ya'á kuana yo'ó, yokuexa tuu xa'a yó tixixa uun vichá.